الواحد لازم ينتخب <hesitation> لازم يـ يعطي صوته في الـ الانتخابات باش يـ يشارك هو تاني في <hesitation> فـ في القرار باش يخيّر الناس لي يـ و الـ في الحكومة لي يعرفهم بلي يستاهلو هاداك المنصب و قادرين يخدمو البلاد و يخدمو الناس لي فيها.